Daabaaji gonɗi ley sahara ɗii kaa fuu, ɓuri heewde fuu tawan dabaaji muñooji yolbere sanne e ɓuuɓol. Ndeen non so ɗi ñaami e ɗi- ɗo ɗi ndessata faa tawee <hesitation> ana maroo e ley deedi majji faa ɓooya sabi ladde ndee heewaa ñaandu.